طبعا لا بالعكس الإنسان كل ما يتقدم في العمر، كل ما يكون عنده الصبر، وعنده الثقافة، وعنده التحلي بالأخلاق، هذا <hesitation> الشي يساعده بشكل أكبر إنه يتفهم الناس من خلال تجاربه، ومن خلال رؤيته للناس، وبعدها يصير عنده خبرة كافية، عشان يتعامل مع الناس.